Ko ingwek ko mi ingwek konyil aeng', mi ngwek chepo kaa, ako mii ngwek chu kiitu chu alak chu. che uu ingwek chepo kaa ko uu, isochaa, isakchiat, sarat, nderemia, komuuch kotepi koek keny komayasekitu, ng'iput eng imbar akiipu, komuch inyoe ii ikonorte akot kote ko- ko wikishek aeng', che- uu- che uu ng'wek cheuu isocha, komuch ipuut, iitu nyitor, kosikchi iii much imaa, kotepye koeku keny, kongwek chu cheu choe ko uu socha, sa so sakcha, ka sarat, ak nderemia iimwae eng' asista kotepitos koek keny, ko ii sukuma ak kapichek kosupkoyachekitu amu mamii maisikchini kotepi matepisot koeku keny, ko sukuma kosipko ko- ko koeuku kotanani ko- ko- ko kopisalitu ko kopicho kosipkoyakitu matare akot wikit, ko chuun alak kotare akot arawek arawek arawe akeng'e anan ko wikishek somok, tepye koeku keny.